Oli babé néni ucaméné éfaaŋ éraaj négool; aw béŋorul éraaj yayu nujook yo ma gaŋéni, nuŋa yo ubang to négol yayu ufaak nuŋorul étégum yayu nuŋa yo nutéy. Aw bétéy, nutéy, nutéy jaraam umi tahé énogéén nogéén taan éjuhé éré kinding nukaat mé batégéri nuyihéén ma taaj.